Ákúk ádé mkpó áké ánámá ná ágwò ákòk ínéméebíd, ákùk ádé mkpó áké ánám ná ágwò ákòk ídáéchíd, ákúk ádé mkpó áké abénè émém álí, ákúk ádé mkpó áké ábéné ídáéchíd álí, ákúk ádé mkpó ákè ánámá ágwó ákób átáá ákók ínéméchíd, ádé ákémí úfókéjó ké áffíóñ, áyésín ná ámí ñítñó mmó ké ákúk ádé átáá íném mkpó áké Áwosí ánóhó ágwó áwó mmátódé ágwò ákémí íkámá ñdía mkpó, ákémí íkámá ñkób ínémechid, ákémí íkáná ñsín ásén ámó ùfókñgwéd. ákóní íkámá iínám ágwò áká ùtóm, ákémí ìkámá ínám. ágwó ákédéb machine, ákéminám ágwó ákédéb ámáñ ùkwák, ákémínám ágwó ákédéb mótó ásé ágwád áwób ídém ámó ínéméchíd. ákób ídém ámó ñnoñéchid ké Áwósí sé áníóñó mbáná úbák ádédé.